Eah a dəli gin mya wultu eah Lokaci wan daŋ ca <noise> mobəm polgən eah mya tuna dzaŋ bwagənan ca polum ghai saboto tu dzaŋ yo daŋ mə ndaɗi mya tuna mya nuna polghənan sosai ma ɗib gya gna tlu kasuwa mya righən tə gya kamtsan bə:L gya ghən mə nger geri mə bə:l mən ɗami dən ca cedəm a polum nə ni yawone mə wultu mya tuna tə dzaŋ ɓwagənan toh a gi gos kəndi, buki kuma ɗan mya fitə gon ɗan ca mobəm polghən. ko kya gnaləm nə buki ɗghə dən akwai buki won daŋ kya gnaləm ba ba ko buki gyo unda ma tləŋ kaman buki yan kya ɓədni gnawa dən tu:r toh gi tə sauri ko minə a la: ni ma gayi mə tli eah məri ɗaŋ atayi məri guɗi yan kitə gna gəd kyanigən wo polgə kyani gən taman fighə la: mən amma yawon yan kə yir gna gəd kyani ghən ka manda ka fishi mən gna kitti gwa ɗan ka gi: tə watləŋ kə nyom kə ɓəd tə ghai ai kyan kə fi la: uhm gnawon da gyo daŋ a kab gəɗiwa a kab gnawa keni kuma ba atayi cikghən toh ləɓi cayi tli:m gən ghai sosai kya vərəm eah kya shin gna ɗi dam ɗən təman fum tu dzaŋ tsən ka ɓəd gnawa toh myayi ji dadi mə tli məsəŋ somghəɗa sabotu gi: nə dullu vughən don ghəshes aman sughəɗi ɗaŋ atayi gya baba ya ɓwa mərə guɗi wo pltə sosai don wurɓa a tutə amma yawon kya ɓwanə mumwanci ktani ghən wurɓa tughə don ta lə:r ghə ghən məndi monda amma kya ɓwani gna gəd bayan ɗaŋ ka vu:di ɓastə daga gnagna har aman luyi toh gnas kə manda kə sughə kəsake vu:ghən gon ɗaɗa kə nyom wurɓa kya ɓədtə ghai ca gnal wo tli ghai dən turwos toh gin nə dulləghən nə vughən won ɗaŋ mya wumtu wani wo ghəm gna washi a vino to mə tlə mətlən somtəɗa toh a gib kə eah polghən ɗaŋ mya nuna polghən ko nə dlar kərməs ko nə dlar ista ca polum gən kərməs sosai kərməs nə dzaŋ yo ɗaŋ mya ɓital maghən yesu a dəŋ sabotu maghən wos yesu ɗaŋ man a ku;b ghən monda ɗaŋ atayi komyani za;r du;n ɗaŋ atayi ba ka shishi daka gill kə tli marsəŋ kə səŋ ci kasuwa kə sughəɗi ɗaŋ ba ta vod kəŋ ko myani ɗan minə gna ma yel ghəshi gin ba ka shishi daka du;n daŋghad daŋghad kə tli mwari tu kə tli tu ca ləpm za;r nə polghən ɓet tu a polghə a tli nə ləpm za;r kafina tlə kafin a tul ko bar ko kə nyolni ce gwaraŋgah ka man ta kwabkə ga:mi yan kin kun mən gil toh gi; mya tuna maghən yesu a dəŋ yani mə gah polghən gi dzaŋ kərməs toh ca poləm ghai sosai sabotu <hesitation> tsənghən wusnyi a nda ɗi yatlən daŋ tə kab la; bkəni ma; ndə ɓani yawon kasuwa gil da mandə won dan tafi tə sai coŋ amma gon ko kya daptsətə sai dai dashi tə manda tə wulghətu wani shin zha njiri a rawa kyani kə daptsətə ɓet maimako kyani a wultə tu tə shin dzha njiri a ra; yani ghən mana wultu wani shin dzha njiri a ra; nə ni lər cik ɗe maghənɗi yesu ɗaŋ a man a ɗəŋ so mya yeli ɗaŋ kutuŋ mya yeli kutuŋ eah kərməs a mobəm saura bukukuwa gya gi mən kwata kwata buki gya gi ɗaŋ mya fi irin ko ka tli nə dlar ɗo ka tli nə dlar ɗo dzaŋ kərməs labwon ɗaŋ ca poləm a kərməs mya dlər mə gin eah dzaŋ <hesitation> cikaghhən voni ɗaŋ mya fi buki toh ma buki myayi tləgən vinladi <noise> nə kara ghən coŋ mə nyər tə mən tu a tularmi a voni tə rai tə lafiya yan nə ghən polghən ka gi gya kin ɗi watləŋ nyici a ngaskəŋ nanjaŋ a mbwaghən yan nə ghənghə polghən ka gonəŋ kuma kəta gəm tsəri namboŋ kəman mbi tsəri wane wuri guŋshes ɗaŋ ka nyom ma ba nə konghəniŋ toh gi ma nə ghənghə polghən to myani gən mya tlə dzaŋ ci ka gən voni mə wul addu’a choŋvon nan mən mə nyar tə mən mə wultu ma nyar nə tughn gaman daŋ mə tu a gib kə mən sə:ghən katu gon a gi kiti gos ma atu ciŋ katu a tli nə gnalghən wurɓa kasuwa a səŋ gama gnalghən wurɓa woshi a njak wurɓaɗi aljihu man mbuɗni məshi toh shiyasa voni ya cikai ba gonghən won a dambarghən toh mya tləghən lahadi mə tli a gibkə ra:n mə gode coŋmən tu voni gin ɗaŋ a tularəm ɗin ma gode tə mən. amma gyo ɗaŋ a mobəm polghən yan nə kərməs don ghərwon ɗaŋ ataya fara tun tun tun kab ta gayi kai eah dzaŋ ya <noise> ndaghə ma kafe watsəmayi yafi dzaŋ ya ndaghə kasən tu za:rwon a dlərni ɗan ɗan duɗ gnamtsə ka tu gya gon katu wud a datəm ɗan wud lantarki <noise> yir gamtsə ghəndi toh amma daŋni yirgamtsəs ma daŋni tsən katu gna gna ɗaŋ a tul voni nandam wo mbi datəm daga ɓonga har gib gil ko ghərwon wo dlyamtəŋ kodaŋ ba mitə damuwam amma ba vughəni ba a tul kə nayawonəŋ kə nayawon mya yeli kə nayawon a mob kə yawon tsəngən yawon mob kə nayawon wusuŋghən ate gon musamman te layi buki bukiwon ɗaŋ mya fi buki tə citə de wos de buki maghən de de buki kərməs yan nə ɓwaghən <noise> yesu, yesu kuma yan a lə:r tsənghən wusnyi ɗi duk gyo ɗan cinə za:r a yisəŋyi ɗaŋ atayi ba ka shi shi danghad danghad ka fi righən ko daga ɗuni tli puji ko daga duni atli kaman gi ɗaŋ mayi kon farkoi ba kə isa huŋ ta vodkə har amma yawon ba yi cighəŋ toh ɗani ca pol mən la:bkən ɓuruk tə dzaŋ maghən yesu za:rsə ta dlər ta tlə nə la:ŋ ta tli vin ladi tə vyayi a dlar vinladi yan kitə koboŋ ma kə gnal wurɓa kə ɗi:b kə canje gna luyi kə ca gna lu: məri wa yawon kərməso ka yel ndwatsə a mbi lukvar cayi ɗi lukvari muri mama ma a mbi gna gyepti wos ɗi nə muri bətərsə tə tləɓərtə kwata ka yel bətərsə ta mbi gyepti tə naɗi a mi:s tafi gya gna zonzoro wasəŋ ɗi nə dzaŋ kərməs cik kən bətərsə ma bətərsə ta ca gna kaya ɗi gna kaya muri wasəŋ ɗi tə nywali ɗi toh tə nal ga:m ɗi ɗi nda:ra tə nywal ɗi gon ya nal gani ma wosu tə nad kwali ghaiŋ a naɗi yawon kərməs so c poləm a buki kərməs dzaŋ buki baki gon ɗaŋ ca tlən murghə la:bkən ɗəŋ gaɓa ɗaya ka tushi ma ca polghən nə kərməs so nə buki won ɗaŋ mya fitə a gib kə voni namboŋ mya fitə so namboŋ a ko voni gyo, buki kərməs so ca poləm ghai sosai mya fi nə tunaghən maghən yesu so a gən buki won ɗaŋ mobəm polghən <noise> sosai yan nə buki kərməs sanan mya ɓital tə dzaŋ maghənen a ɗəŋ mya gode tə mya gode coŋ mən ma musaman nə dzaŋ gi.